Impa ong sola, sola ho o'ko nokong pawa nong kong ongkoto raa pawa storing ngokong hokoyoriko sola. Impa ong sola ong hiya ponna using ngokong fridge ko ngokong, impa o'ko ong lait ko ngokong, lait ko ngokong, hiya ponna haha' ko ponna ngokong ongi sola. <hesitation> sola aii ongyori ong poti ong ong toku o'konowah sola toku expensive onnowo genereita roki ong o'ko petrol every day nopeupi' nuiyong. Impa ong sola manni mirahu aii roki ong koto o'ko raa nopuitong. Pokong itikai roki ongkoto raa, ongi raa o'konomo ongi raa ong pawa oitong. Okei impa ponna ongyori urini aii impa sola using ngawairong, ong o'ko genereita impa manni toku o'konowairong ponna aii uri potuwana ponna pihetong sola monoihetong sola using nawairong. Hiya tu'ki solaki ngoitong, ongko howo, ongko lait tu'ki sola aii nohimo tuhetong genereitaki oroko wering roki sola.